Haa nte la duŋ fiŋool woolem ňiiŋ dendika baaleti ka nte ka woolu le duŋ baa ke haa nte ka woolu le duŋ baa ke.